إذا صديقك يبي ياكل طعام صحي، أول شي بتنصحه فيه هو إنه ياكل خضرأوات سلطة فواكه يكون فيها طماطم وخيار چزر زيت زيتون، أيضا الشوفإن الشوفإن وايد وايد مهم أي شي مشوي دچاچ مشوي ‹ hesitate › سمك مشوي لحوم مشوية; لإنها ما بتحتوي على دهون وبالتالي هذا الاكل يكون وايد صحي.